ذات مساء اكتشفت سيدة مسنة زجاجة تحتوي على رسالة <hesitation> غريبة عائمة على سطح البحيرة، كانت الزجاجة قديمة ومغطاة بالطين لكنها لامعة تحت ضوء القمر وعندما فتحتها <hesitation> وجدت ورقة صفراء مكتوب عليها كلمات غير واضحة مع خريطة صغيرة متاع كنز.